Ɓaawo ɗum helii tammbaari, ɗum hocca ndi, ɗum hora ndi, to ɗum horii ndi, sey ɗum lawƴa ndi, ɗum ittana ndi tuundi, to ɗum ittini ndi tuundi, ndi sey ndi nami, ɗum nama ndi, to ndi namaama ndi nami e boɗɗum ndi woɗɗitinee, ndemboo ndu waɗa paakeji mayri ndi wartii fulaawa won ɗon.